<hesitation> Ny loko maiso heka, raha mieritreritra ananjy zaho de <hesitation> ny ala alongany, ala mie- atiala zany tegna miherigna agnatiny eritreritranahy, de rehefa mahita loko maiso koa de le hoe fiaignana, zay zany ny base.